Ta mbesxa cho re men ncholoo' men, re men plar ncholon men thi zib thi biyor ndiak nax, ta jwa'n men- men ndo disnumex, men gota men biy este <hesitation> ncheya na nzo re orbixa nzo re men ngoxa bay, ta na- na nche rexa nzo orbixa nzo re ma, men nagueja ndo yo'la nzo rexa ya <hesitation> ya nzolina nzo re ma'gox na par kue'na re- re- reta men ya ncholona mbay ndodisnum nabay re jwa'na mbesna nar xabay nar- nar nar men nar ta ncholomena ndo disnumena jwa'na- jwa'na nak mbesxa distila amigna re men ya ndamen chokuent bix ndax lomen na ndamen lox na tamod ze pues nchenmena kuana ze nchen nchat nzamen kuan nchak reba.